Ndikkina mi minana gimiiji jooni ngam jotta on jamanu am nden gimi man midon faama ko be watta bedon wiya haa maajum masin amma gimiiji amma gimiiji boima ko saali-saali kanjum buran welugo ndotti en be himbeeji naane-naane ngamman ndikkinami gimiiji jonta